Ballena, pes grobu, cavallinu la mari, coral, langostu, tiburón, medusa, estrella de mari, caracola, pes payasu, manta raya, galfinis, conchitas, vieras, eriçus de mari, algas, salmonis. Ai una güena recholá de bichus ena mari, i toas conas sus hormas i coloris.